Güenu, lo primeru es qu'ai de sel ralidosus i no izí-li té alos aguatenis que tomamus comu la tila o la mançanilla. Alogu, te digu que huendu tó té, dela mesma pranta án díu sacandu variantis i es por essu que ai té verdi, té negru, té colorau, té brancu o té pu-erh, i endrentu delos tés corrientis pos los ingresis huerun mesturandu i tienin el Earl Grey, el Darjeeling i assina. Amus, bastanti que conoçu tó essu.